Ah kalu bagi kita itu kalu torang b lihat manusia bisa hidup deng teknologi deng tidaknya ini sebenarnya <hesitation> tidak bisa manusia kalu hi tara bisa hidup kalu tara hidup deng teknologi ini kan stengah mati yang pertama misalnya kalau tong tarada teknologi atau tara secanggih kaya skarang ini kan torang pi ked tempat lain d jalan kaki berhari-hari ah itu juga yang walaupun orang tua-tua dulu-dulu mungkin dong bisa tapi kalu jaman skarang ini kan yah tong tara mungkin bisa nah trus misalnya mau perjalanan jau lewat lautan kan tara mungkin tong harus nae parahu kaya dulu orang tua-tua ba panggayung dua tiga hari bolom lagi kalu di tenga jalan dapat omba jadi tong manusia yah tara bisa hidup tampa teknologi yah karena itu yah torang bisa karena t ada- adanya teknologi yah kan bisa memudahkan torang pe <hesitation> apa <hesitation> aktifitas kasana kamari selain itu juga bisa mempermudahkan torang pe apa karja-karja misalnya di <hesitation> di <hesitation> lahan iyo jadi manusia tu tara bisa hidup tampa teknologi. Misalnya dulu-dulu tong pe orang tua dorang mau m- menyebrang di seblah- seblah <hesitation> lautan sana itu dong stenga mati karena harus panggayung berhari-hari blum lagi kalu tenga jalan baku dapa deng omba angin ah ini kan bisa bahaya juga untuk dong pe- dong pe nyawa perjalanan so jauh baru membahayakan lagi nah dengan adanya teknologi skarang ini kan misalnya adanya spit bot tau kapal ah ini kan bisa mempermudah torang pe apa kasana kamari antara torang mo lia tong pe keluarga juga so mudah karena adanya kapal misalnya lewat laut ada spit bot ada feri itupun misalnya lewat <hesitation> darat kan kalu dulu misalnya orang tua-tua dong bajalan berhari-hari dong lalah bolom lagi tong tara tau tenga jalan dong celaka ka bagimana nah dengan adanya teknologi ini kan so bisa p mempermudah ada motor yang dulunya mungkin perjalanan <hesitation> berhari-hari skarang mungkin huma hit- hitungan jam tu so- so bisa sampe di <hesitation> tujuan karna adanya tu motor <hesitation> trus <hesitation> mobil yang mungkin dulu bajalang <hesitation> hanya satu dua orang nah skarang kan uda adanya <hesitation> oto tong bisa empat orang lima orang so bisa nah ini sebenarnya sangat memudahkan torang pe aktifitas kasana kamari. Nah begitupun misalnya <hesitation> telfon ah kalu dulu itu kan misat tong pe orang tua-tua yang dong- dong skolah untuk bisa tau dorangp- dorang pe kebutuhan saja tu kan harus lewat surat be itu surat saja itu ber a- berjam-jam bukan berjam-jam tapi itu berhari-hari bahkan berbulan-bulan baru surat itu bisa sampe di kampong ah tapi kalu skarang ini kan dengan adanya teknologi yang so maju ini kan dia so mo mempermudah misalnya lewat telfon torang setiap saat so bisa baku kabar tong so bisa tau dong pe keadaan dalam hitungan menit juga so bisa tau nah begitupun dengan <hesitation> apa adanya berbagai macam <hesitation> teknologi misalnya kulkas yang mungkin dulu makanang atau misalnya ikan harus makan harus habis karna memang takut dia- dia rusak atau dia- dia hamis karna ada kulkas mungkin tong bisa gunakan kulkas kan itu untuk simpan makanang misalnya ikan bisa kase awet dan- dan yang lainnya to jenis-jenis makanang yang lain bisa torang kase isi di kulkas nah selain itu juga misalnya adanya <hesitation> televisi akhirnya orang bisa <hesitation> nonton berbagai macam apa berita-berita ataupun hiburan-hiburan sinetron-sinetron ah ini kan dia pe tujuan juga kan baik. E apa-apa dia pe nama kaya refles torang cape torang lalah kan bisa dengan nonton torang pe lalah bisa ilang bagitu ada hiburan bagitu selain itu juga misalnya <hesitation> leptop ini kan juga dia mem- mempermudah torang pe <hesitation> berbagai macam <hesitation> tugas to <hesitation> trus <hesitation> dia pe kegunaan leptop ini juga kan banyak selain buat-buat torang bisa buat tugas bisa simpan tong pe berbagi macam <hesitation> fail-fail penting foto dan sebagainya to kalu di hp ini kan walaupun di hp juga bisa tapi kan dia tara mungkin bisa muat <hesitation> ribuan fail yang ada di dalam apalagi kalu fail-fail yang- yang basar-basar dia pe dia pe ini apa <hesitation> mb ka giga baik nah selain itu juga du mesin cuci misalnya ah itu kan sebenarnya so mempermudah torang manusia to dengan adanya mecin- mesin cuci mungkin dulu tong harus bacuci dengan <hesitation> harus timba aer di sumur blom dudu kabawa tiga jam empat jam tong pe tangan otomatis lalah blakang saki yah tapi dengan adanya mesin cuci ini kan cumat taru kabawa saja me deng sudah. Tong kas tinggal deng dia bacuci sandiri sudah ini kan sebenarnya so mempermudah tong pe pekerjaan yang- yang lain ah selain itu juga kan misalnya adanya apa <hesitation> disel atau genset ini kan yah juga so <hesitation> mempermudah torang misalnya dulu kalu pake loga-loga kan ini kalu loga-loga kalu tong perhatikan kong tong injang kong kanal di atap rumah ka atau di ru otomatis kan bisa juga <hesitation> bisa jadi apa pembakaran trus <hesitation> nah jadi dengan adanya <hesitation> genset atau disel ini kan yah sbagai apa mempermudah torang dalam aktifitas di malam hari to penerangan di dalam rumah tong bisa <hesitation> nikmati namanya tara tong so tara hidup di galap-galap so tara hidup di jaman dulu-dulu to yang pake loga-loga tu baru loga-loga ini kalu tasalah kong tara kase mati kong dia jatuh kong dia pe bahan kan minya tanah ah ini kan bisa buat orang kebakaran kalu orang so tidor sono kong orang tara lia deng sudah s tabakar nah dengan aja deng adanya ini genset ini kan atau disel ini kan yah sudah tentu dia. <hesitation> mempermudah torang pe aktifitas di <hesitation> malam hari nah selain itu kan <hesitation> misalnya adanya <hesitation> spiker- spiker ini kan juga sebenarnya <hesitation> dengan dep- dengan dia adanya ini kan juga bisa menghibur torang <hesitation> punya apa aktifitas kasana kamari misalnya torang kan biasa kan paling suka dengar-dengar lagu nah dengan adanya spiker-spiker ini yang dong yang dorang buat kacil-kacil ini kan torang bisa bajalang kasana kamari kan bisa bawa tampa harus <hesitation> di rumah baru putar bahkan kadang kan torang pe hiburan- hiburan-hiburan di nah misalnya di <hesitation> gedung-gedung tinggi ini kan so adanya lif kalu misalnya pake tangga manual ini kan misalnya kalu di lantai-lantai sampe spuluh atau lebih dari itu kan otomatis cape tong lalah otomatis lalah ah tapi adanya lif ini kan hanya beberapa menit atau bahkan bukan menit lagi detik tong so bisa sampe di lantai yang torang <hesitation> torang tuju.